Ɗun kaa wooɗaa, sabi yimɓe ɓe ngalaa golle ɓee, ɓe tampuɓe. Yimɓe ɓee ne fuu ana kaani waɗaneede dabere no keɓira golle. Fay so tawaama kaa, yimɓe ɓee fuu mbaawataa gollude e golle gooto, walla fota e golle. <hesitation> Yimɓe duu <hesitation> ana mbaawi wiyeede ana golla ka. Fay so golleeji ɗii ngaldaa.